Moni moni moni, initoma magurina bogitaiani toma moni tu tanobara barau na, ma gena namo ma gena lakava. Gena namo lekenai tu vevagakava namori eveini. Veduru namori e veini. Vanugai botanuni maiga mamina asi boga ginikauani senagi goi wans siti nuganai botanuni neganai dagara mabarana mai garo goirana gaburenai <hesitation> moni. gesi vau goi bogani namoni moni gesi vau goi botanu namoni moni bekirani dagara bovoini moni bekirani dagara bovaga gorani. Dagara mabarana moni gesi vau goi boveini. Ini gita nanu ta niuni kavana toma moni maki mogesina. <hesitation> moni gena namo gita gera tanobara gena tanu gena mareva na etore lologotoani senagi ma gena lakava maki nega tari. <hesitation> Moni urariai mase gegorani moni uranai tanu maguriri gelakavani <hesitation> ta lemani ta gabi toreni <hesitation> ta vevagi masemaseni nega tari ta vetavini, maino etaviani gena lakava tu moga. Au geregaguai tu akirani mai moni baruna, moni maiga tu a a- au gegu kiragikiragi dagarana gubai verebara vere tamara barau tanobarai ta asi barau moni tu barau moni bekirani dagara bovaga gorani <hesitation> vaga ilailana initoma magurina goi aigesina ma gemu <hesitation> ma gamu senagi kara ta novaga goraiai botoni neganai asi begorani. <hesitation> Toma e goragani mai gaukara tarimari geriai maki bogitaiani goi boiagoni intaviu boiagoni goi- goi gemu kwalifikeisins mogeri goi ma namomu goi ma gebimu senagi deikara ma monina erakatogani neganai goi tu asi iaunega ta bege gabimuni saidi bege toremuni moni tarimana bege ma goritogaiani. Initoma kavana gita maigera vegorikau tarimari muririna ta raga debadebani mai ileksin taimiri geragasini tarima namori namori gerugani gita gera tanu bene namo gana. Senagi maigeri lakava geiagomani moni baigeri gema gwatogani tarimarima gema voirini goi gemu maoro gevoiani augegu maoro gevoiani lakavana asi tagitaiani gita tu mo initoma vererena ta gitaiani initoma iakunai mo taiakuni initoma verenai ta verereni o gita goira laganina asi ta tugamagiani. Moni gena namo gena lakava moga bena iagoni gema gofarani bena iagoni tri mants mogo ileksin ekorini gegenogoini benamo goi gemu ribai au gegu ribai Geiagoni geri numa baranai getanuni, goi getugarekwamuni, neks ileksin ma geiagomani vau goi uramuna ma geraga genogoini, senagi goi asi ta tavetugamagini asi maki taribani. Gema gofarani mogo gevini maranato be ta gabini ta gabini mogo, gena lakava asi ta tugamagiani. Moga murinai vau mamina ta gabiani monana be dei gena dika <hesitation>